Mararang, mariri, marido, mabusa, malotong, malolo mararang, malolo mariri, malolo maido, malolo mamusa, malolomalotong, matua mararang, matua mariri, matua si maido, matua mabusa, matua malotong. <noise>